زما هغه کار خوښ دی چی سفر پکښی یی ځکه چی سفر سړی ته نوې تجربې ورکوی. د سفر سره نوې خلک، نوې کلتورونه، او مختلف ځایونه وینوی او سفرونه موږ ته ډیر څه رازده کوی زه غواړم منځنی اسیاهیوادونو ته په کاری سفر ولاړ سم ځکه تر اوسه می ندی لیدلی او غواړم ویی وینم تیره کال می سویلی افریقا ته کار سفر پلان کړی وو چی د تخنیکی مشکلاتو په سبب پاته سو